Mee nə ka ɓakate mya wattrə ati zeekətə zeekətə ɓaka ti yo, kwot mə ɓətigəa a ɓakati yo amma ngga dɨ ɗa tɨ zɨm tɨ darə ko tɨkotə ngga dɨ zəmə, ngga dɨ muɗə hee mbwotɨ kadee a gədə ngga dɨ wudə a zəmə naza dɨ mudə zəmtə ka tɨkotə a a a a kwotə ɓəmmbə zeekətə nədə vɨɨtɨkpeutə nədə, vɨtɨtakpeutə nggi ma ka tɨkotə ngga dɨ womə ngga dɨ womə ngga muɗə hee som son ngga muuɗəə, nggɨ ɓaa maɗə dɨ hanə a muɗə a hag. Ngga dɨ kɨtgə, ɓakaryi kur-kurye ngga kɨt, ngga ɗɨm shee gəkɨlə ngga zɨmə, <hesitation> maka duwe ndɨ ma sɨne dɨ <hesitation> dɨ a dɨ womyi ka tɨkotə maka-dɨwe, ndɨ ma ka ko tɨ kwotə nda womə nda kɨtgə hye mye sɨnə tɨni dɨ ɗa səfeme mgban amma ka tɨkwotə nda womə, gəkɨlə diingtri adɨ vən haa nda naa womə ka tɨkwotə a zee ekətə nə də kwote womi ka lɨkwotə vɨtakpeula nə də kwote womyi ka tɨkwotə <hesitation> kat wom te tona dɨ womə ka maka-duwe nə də sɨne womyi ka tɨ kwotə, kat womte təna dɨ womə ka tɨk wole gələ ta ɨ la st-zɨmto tə bas zipilusmə. A'a ka fəre təne wa naa haa peepe, ka fəre tana dɨ ɨl haa, a ɓwo <hesitation> gaa nə 'ye na lee yo adɨ, tənə dɨ womə ka tɨkwotə, a st-kaakə kpan kpanə nee dɨ womiyi ka tɨkwotə mgban amma iye na leeyo tənə 'ye na lea adɨ təna dɨ womə ika tɨkwotə, iye nədə ka tɨkwotə tənə dɨ womə, nagi jaara ɓə lea dipus likɨtə ka dɨma ndɨ baa amma womə ka tɨkwotə toh zeekətə, vɨɨtɨpeutə əəəə ka maka duwo per tone dɨ womui ta ukwotə, ləna dɨ zə a ɨ lla stazipllusmtə, sa tə ɓaa zɨmə, ye adi mudə təng shika jodorə kasrə, iye mgban a təna muuura a kwamirə ɓədə gə zda lillipətə ɓədɨ gə zee kətə nggi ɓaa muuwa a kwamtrə a shika je kan a haa ngga gədə. vɨɨtɨpeutə nggaa mban luentə ka ngga a naa haa ka fəre, səngɨn nə saɗɨ ki tɨkwotə ka ɗa ngga dɨ iyenə fiiyawotə nə də mgban ɓakatiyo rɨkunə yo naga dɨ pɨrə fiiyaw, ka tɨkwotə mya dɨ wa ati fiiyawotə, na dɨ niyo nggi mgban a ɨl sɨ-zɨmtə ngga dɨ muɗə. Sa na mban a leeyo a nə sɨ-kaaka dɨ iyeni ka tɨkwotə nə 'ye na gələ hangɨn, st-kaake nə də aaa <hesitation> 'ye təna, 'ye tənaa ɗa iyent, tən aa gə ka pirpire a iyeriə ka <hesitation> ka tɨkwotə.